<noise> yi woo pin agiwo kan nyingi kan yigyi kan wuni kan che mintoh yinga pin agu wo piner aruwei po tum pi ner aruwei ya pweyo pinnon ma peni wunuwunu pu ner aruwo pi ner kasuwei ba ara cika buu abujaru na chika bu legos duna cika kano duna pino anu wunuwunu twii pweyo pwenon ne pino anuwei po kai pa saidai ko ma <noise> jagya cegu pweyo ko kuma ma jayga somma yirmai ma pigangu ma ma amunuwei yi namo ma gemnuwei yiri kapin ma am ma lama pikin gu don ma aminuwei yi namo pikin don cikakin cheguko yito dolle koku ma kasi yir tikin gi tu ma gemunuwei kapin ma lam pwe yopima amnuwo perdon pigangu don pigangu don koku ma chechedon yi gyiyau ko yi yir buri tubu tagi war buri yir yu no chechei yitono kapin no ba le tu kuniyau noba geno yiri ba adda pino andu amma pero don kuniyau don ma kasi ma amna pu kwarau amma kopo ma yaruwei ken motai pimo amin yi namo pikin kwara don mapui ma amna don yi namo don cikkin cheguko yito dolle ma amnuwei ma gemnuwei yiri a yirtu na geni sannan kuma don pi yokoko pikan gu puwo pina nem don pimo amnuwei yinamo pikin gu po pina nem ma puwei ma amna ma wata buri ma amna ma wata buri mwasi poma po wunuwunu masi yapu ya ne ko babwiya bainama kama sarmin ba ara mwa ba bwiya wukange puwai ba ara ner ya fu ba ara kopo ka kama su kopoka geri yirtu no geni kapin ba ara toh ko chik ko yito yo peni sina pino annu po tumtum pino anu yto pino anu po mwasi po tum chikakin yoko yinchegu ko ma am ka mache min ma amnuwai pikangu chika ko na ma annuwai yi namo na pikan ku chikakona ma gemnuwai yir tu no gedi na kapin ma amna ma lam pwero pino amnu ko yayitoh apina lai mwa kopu ko apina mirgu lai ma koku ma wuni anda kapin ma amma pweyo ai ma amni ma sinsai ma chekin ga tu ma kasi ma niga ba nuwwa koka ma wuni ma amni yi na mo kapin ma niga teyai tu ma kasi ma nigya ko ma chemin gapi mo amnu wo kamo wumbu ma ambu powine yaku yaki ma amnuwei yaku towi nigduwei buru koku ma amni koda chika pina yi pina kamo che kin toh yikasi yi an niga yiri kasa koku ma wuni kafin ma niga teyai kama wun bune yakuma tiwai ma nigya teyai sanan perdon kama chekin ma anin ne yaku ninduwai buru kokuma wuni namo ma nigya teye kapin ba nuwa chika ku yakko bu sag min yikasi yi ageh piyau yi piyau ko peni wunnu wunu so su puwai ba arai amman tukin tii kama amni yi namo pikangupii koku ma yar kenmai ma gemin yir geni kapin ma lam pimo amnu pikan tikangu twii don chika ko yitoh ya kwara ko dana pina mirgu lawidwima ma amnuwai yi namo kopu ma wuni kapin ma niga teyei ka yitone yaku ma amnuwo kanacha tu ma nuguwai dai kama wunbune ya yadakuma puwe ma nigya ko kuma kam yabu ken ne don ka pweyo kwara wai dolle ma yaruwai ken noba demna sannan pero don yokko yito yo ner pusu dolle ner wunuwai pisu wu yoko nobo pisinu dolle ma chewai kin ma amnuwei pikangu yina ma amnuwai ma niguwai yina ma nigyo yi ma amno pii mwamwa toh mwamwa totu toh dwi yiri yobiyi boi pimawa apina simabina apina doro duniya wuna dolle twii nigiwai mwamwa yi yaduwei yi wunonu wei kapin ma gyiga teyai kama wunbu ne ya kinda ku ma nigiwau ma gyiga towii a pisu yitoh kokama wuni perdon yokko yito yibo chek min kayi nigabu towii yadda ki daya ne kuma kai nigabu yi jirai ne yaku lewai cheburu amma kama wuri manni yamba mo wino gawure ka ma rujirai mirgi menenuwei kundi kundi pero pumo amnu ma amnuwei ar ma wata buri pero ka yamba kallamin don kama amni yi niya yi niya wu gya yamba demin wei ma lama chinchin ma watawei yi buri chinchin kama ambu yi niyawu gyane yamba ma na demini ma ma lam pikangu ma makwe yir tikangi gyigamina gyinau ma yaragya koh yir tikan gi a nigamina amma kama amni yi gagumau kino ma ammnuwei bweyo pu ma amnu woo ar ma lama ma wata buri ma wataburi ya tu nigyamin wei yamba wo kem yi mo kama ru kama manni gagumo kama ru gagumo kino yi yamba lamminuwai pumo amnu amna digin tono yiwo sagir min kin ka ner mani jirai gaguyau kopiyau pu aruwei yamba ruwai aruwei pweyo pu aru digin tono ka wun ningu yirtu chiki ko yi toh ba ru gagu yo kino yi ba wugira yamba ba gira yamba deruwei kana piyau pi aru lamuwei chinchin toh yir damuwa ne a buri yiri yir yamba kuma kalayir don a kodono jore biyi bo yipusini kemyi yo digin yo a kalaguyiru a kalaguyiru kullum yi bo kino yii yo yibo sagu min kuma don ako dono jore yiyogi nobi wanima wa a bogoyau per don yi kasi min ko yadda ku ma chegu min kan wuni kokuma yi ageh pweyo pu kwarau woo pin anguwai kwarau amma chikko yito kan manibu yamba gapirne ko danan chemin yi aguwai pina yi pina yagin anguwau